<hesitation> hí ña color ján, color kuii, kolor koa, ha u un. morado, ña nrei, ña yuxí, ña kuan, ho o on. color rosa, ña yáa, hu u un. ña <hesitation>